बुध दिन हाप्तको चौथो दिन हए, बुधबारके दिन रानाथारू समुदाय खासकरके घडा अथवा स्राद्ध करत हएँ । क्वाँर, कातिक महिनाको बुध घडाके दिनको शुद्ध के रूपमे मानो जात हए ।